قراءة العقول يعني لان انا لما نجرأ لعقل حد فيه شين فى راسه افكاراو في شين يفكر ولا شين جالى. فلهذا انا وجتها نوفر يعني جهد هلبا جهد ما فهمتش ينجال مثلا ما فهمتش كلمة هادي وما فهمتش شي ما فهمتش-. فلما نجرا افكار انا نعرف بالزبط يعني نوفر المجهود متاع الاستفسار والا وسوء الفهم.